gomma ni I tawe e mi wodibade an lobbere latinde komi e woni komi, illa mi watte e lanel firoyel ngam lanol firoyen neɗɗo anna fu yande goo fu dun sakitoyto, amma latinde e nyibi e dari ko tawi e nder muɗun a natan e joɗoto jamaare maɗa funan nata joɗoto, a yanaran ɗon, a waɗai ibada ko ngiɗɗa fu a wonai e muɗum.